Zerô an, dimy an, folo an, dimy ambiny folo an, rôpolo an, dimy amin'ny rôpolo an, telopolo an, dimy amin'ny telopolo an, efapolo, dimy amin'ny efapolo an, dimampolo.